Uchóró iba ke ámi nse mmà idará, akpá asédé emmáná christ, im'isi ítèm mkpó, íkom, idia, ígwod unen, ígwod ebod, ídara íkom Áwasi naña anyé'kemá Íkpoñ ítie amó ke anyoñ ndi isoñ irírí bó ufen, ikpá inòr ke nták iriokmkpó agwo. Anam uchóró iba inukò ís'ídara adé mkpa áboñ. Ntak ís'íkidara asédé idaga élifugó, ntak ís'íkidara adé ke ányé ámakpá ánugo ásiet den k'edi ísiet ámmódé, ánam ñyin inyené emem k'uwem inónyiné emem árian uwem k'uwem inógire, ásiak usuñ. Mkpa amó ánwam agwo ke nták adegé, akpékud mkpó, amákab átòtòmò íjib jisus adé afokud anyé ujiaña k'ídem, akud anyé ufere k'ídem, afo anyené emem k'uwem so uchóró ib'ade ke ami nsè ñdara, mmà dara anyédi mànà ikpóñ ujai ujai itie amò ke ayoñ iri ir'íkpa, ñnuñó ndara anyé ikpa anuño asèd sáde akpéré kedé akpá isiedé, akpáyie nañ'ába. bot anyé kpá anuño asíed, so uchóró ib'áde kemi ñse ñdara